الشخص الاكثر تأثير في حياتي كان والدي كان دايما قدوتي في العمل جدول اسرار علمني ديم الامانه و الاحترام و كيف اواچه التحديات بثقه اذكر انه كان يقلي دايما اذا كان عندك حلم سويه و حقيقيه ولا تستسلمين و هذا الكلام زودني بالقوه عشان تحقق اهدافي تاثيره على حياتي كان عميق جدا لأنه علمني كيف اكون انسانه افظل و اواچه الحياه بتفتؤل.